La pittura di li paisaggi è na furma d’arti ca pirmetti a l’artista di passari la biddizza di la natura supra la tila. Da li prati a li muntagni finu a li paisaggi di mari, li quatri di paisaggi hannu lu putiri di purtari cu talìa dintra ddi stissi paisaggi, criannu na sensazioni di maravigghia.